Aýem yiqopita da lvigaxanaxac na Qom

Ca ilotaique ca lo'onatac saxaiet ra qaiaxanot aca aca lmalate que'eca napaxaguenaxac qataq qainat nataqa'en ra huo'o ca iaiaten no'onatac

Naua n'aqtaqa setaqtapoiguilo sachegoxotaigui na ýipi ýi'axaiquipi qaq ne'enaua n'aqtaqa l'enaxat Qom L'aqtaqa

nagui mashe ayem yi qalaxaye qan ñaq ayem nsoqolec nache ñeshetaique naxa da seilalec ca ionatac so'onataxan nache sahuotaique da huo'o qa maiche yalamaxat ima qaa naguii mashe huo na yalacpi ihualpi

Ca huo'onshi iataqta huo'o ca ipaca'a ra ncona ca l-lla alhua huo'o ra naquitaxac ra ilalec que'eca lo'onatac ro'onataxan qataq ca llalaqpi ra huo’o nache ishet ra iamaxaua ca'aca paxaguenaxaqui ra napaxaguen

ayem ñetoguetaac quesum ena ñecpi ndootek na alhua , ndoteek na alhua qalaxaye nagui dalaxaic ena ñicpi da qayot nague na qomaa ne ena ñicpi.

ana argentina huoo so nvique lo cataq noxanaxaneq lenaxat chaqueño palavecino nache so so iataqta socopita da dexanaxat caataq lvixanaxanaxat

Iataqta qoioqteua'a añi lasheue ra sishenaxana ca ilomaxaqui

Aýem da selo'ogue da ýi'oguiaxac sau'a naxa que'eca natannaxanaq maye ýaýaten da yioita

Aiem samaqten so yale añaxaic lataxala na qom lenaxat masoxoche nache so so shioxoretaq

Qaica ca ñatet shiguiacpi nache saishet da huo'o ca ilo ye ima'

Na nta'alpi damaxasoxotaqpi huoo' da lapaxañe daiahaua ca n'taunacte na iataqta choxoracpi

Aýem nagui sa'amaqten ñi Io'otapecna Lo'onatac Enauacna nache huo'o ye siotauga qataq sereta ñatamnaqa' ñatamnaxaua enauac na ihuo' qompi

Ca shiguiac ishet ra nlo yi ima' ishet ra nlo ca pioq